لوی پانډا او سره پانډا دوه هغه حیوانات دي چې په عمده توګه بانس خوري. د دوی ژوند د دې بوټي په تکیه کولو سره د پام وړ اغیزمن کیږي. د پانډا خواړه تر ډیره حده له بانس څخه جوړ شوي دي، کوم چې دوی ته اړین مغذي مواد او انرژي چمتو کوي.